﻿لا أنا نخير <hesitation> الخدمة اللي نكون نبغيها حتى ولو كانت خلصتها قليلة، علاش لخاطرش البلاصة من تكون تكرهها حتى ولو كانت الخلصة مليحة بالمطول رح <hesitation> رح تعبك نفسيا رح تعبك جسديا ما رح تكون مرتاح وهذاك <hesitation> المال اللي كنت تكسبه من الخدمة رح تقعد تلقا روحك تصرف فيها غير على <hesitation> الطبيب ولا على الط- طبيب النفسي إلا صراولك مشاكل مع اللي تخدم معاهم ولا إلا فعليا ما كنت حاس بروحك <hesitation> مرتاح تمنى تخلص شوية وتكون هاني خير ما تخلص بزاف بصح رح تعاني.